yu or c̲h̲owná zë kuch <hesitation> c̲h̲unn- ná xkeꞌná ti ngow kon zë kuch, lox xkeꞌná nizëd kon lëꞌkga zë kuch o xbib zë las giat y yu orna c̲h̲owganá seid, ber sdzaꞌlc̲h̲a ldoꞌná c̲h̲owná zë kuch.